اولاد أعمامي و اولاد خيلاني كتار ممكن يفوتوا الميه ، لكن الناس إتفرقت في الدنيا ، فيهم الناس القراب بلاقيهم ساي و الناس البعاد بلاقيهم في المناسبات و واحدين بالسنين ما بلاقيهم حسب ظروفهم والبلد الهم فيها لكن بسال من أخبارهم و بتواصل معاهم